ഏന്ക് കല്പര ഇശ്ത ഇപുന അദുഗേലു രിചേ ഇതേമദു ഭിസിബേലേ ബത് ഛ്ഹിത്രന വേഗ് പലവ് ജീര രിചേ ദല് കിഛിദി തോമതോ രിചേ വോന്ഗി ബത് ലേമോന് രിചേ ഛോചോനുത് രിചേ। നോന്-വേഗ് രിചേ ഇതേമദു ഛ്ഹിച്കേന് ബിര്യനി മുത്തോന് പലവ് ഫിശ് പലവ് ഏഗ്ഗ് ബിര്യനി സ്തര്തേര് സേദു ഗോബി മന്ഛുരി ഭബ്യ് ചോര്ന് ഫ്ര്യ് വേഗ് പകോദ പനീര് തിക്ക സ്പ്രിന്ഗ് രോല്ല്സ് ഗര്ലിച് ഛിച്കേന് ഛ്ഹില്ലി പനീര് ഛ്ഹിച്കേന് സുക്ക ഛ്ഹിച്കേന് മുത്തോന് ഛോപ്സ്।